Nkyɛ mebɛpɛ dɛ mo nkotsee mɛtsena nsupͻw bi do a obiara nnyi hͻ kyɛn dɛ menye me tamfo bɛtsena. Osiandɛ tamfo no, anadwo dasu mu koraa a ada no a innyim hwee a ͻrokͻ do no, obotum ayɛ ͻhaw anaa amandzesɛm bi ͻdze aba w'akwan mu. Obotum eku wo anaa obotum epira wo. Innyim dza ͻbͻkͻ do. Ntsi ͻnam dɛ minnyim nyimpa ne tsir mu ntsi, mebepɛ dɛ mo nkotsee mͻkͻ.